أتمنى إن عندي مهارة لعب تنس الطاولة، هاي الرياضة مميزة جدا عندي، وأحبها من صغر سني، لكني ما نجحت فيها بشكل كامل، علشان ما تابعت التدريبات بشكل يومي وبشكل محترف، ف-أتمنى لو كانت عندي هاي المهارة <hesitation> بالفطرة، علشان أنميها بكل سهولة.